In nteyo ja jatnainida ku arvoz te yuka chi ke'eda ntosto'anda ñu'uda stenda tijaranda te yuka te kaxida yarada tinanada ku yoka yokate tha'ada nteya'a jikani ntnada ñii te kuiso ma.